Tembiporu ikavi yayo vaera ivi, jekea, yamombu vaera ivi ani cimiento joku <hesitation> ara ikavi jaema <noise> oparaviki vaereta tata oiporu kua tembiporu